Jadi kalu helitausuam sekarang siam <hesitation> jenis siam lua. <hesitation> seliamoi iteruataam tati helibimoli kalu iteruate iraam kalu iraan tau suam amkaroro amlalan karna saeliam itarua sa'arui ruasi hasinalati, ruatau iraan tutu kira jam lu tolo ati baru himalani heliam himala karopanam. <hesitation> heli kalosiam itai iran tau suam irasa nalan karna iteruaehula pokonya kalo heli sekarang siam lakolitaunesa metiale siam artinya hiliamsia koa <noise> jadi yang siri tau suam helitamoi teruahteraam siam nialasal loiluiluin isaan isaon yasinaati irua iramansi iraan ni koa koa koa itu jam tolo jam ati bisani malaeliam helisiam yang <hesitation> laraan tau suam helisuam <hesitation> siam yang munisaeiti yang ni asal luinluin iraan luate iraan <hesitation> ini jadi heli <hesitation> baru iraatau suam nipulai sasanuma proses hulaheliati potuinanuma yang petama pasti auharuma luineniasaan amsoisaun yahasinalati niramasi niramasi niasantanam ilutuni uletaam iha iraan lutu ni koa koa koa tulujam loto maniheliam <hesitation> heli siam yang iraan tau suam karoro.